Sẹlẹ o ne bra ba fa toro me seisei dẹ seri sẹlẹ ọ nẹ bra emẹnẹ iyẹ fẹfẹ me gba emene mian di mian di. Erin mi yerin timi dein koro kpo iye bra ma fa anẹ kpo kinẹ yerin?,